A Malaizy, <noise> maro gny kolotsay amindreo ao. <noise> Fa reo koa ma mitovy kolotsay am sinoa avao satria <noise> tsy rah mifankadavitsy eo reo. <noise> Da reo koa zagnatanin'ny firenea raiky avao. Da akoatsin'izay, <noise> Ireo, gny kolotsay Hollandais, gn Anglisy, gn Portugai s. <noise> Izay gn tena <noise> nahazo baha tamin'ny tanandreo gnao.